ମା ଇସ୍ରାଇଲ ପୋଖଲୀ ଵିଶାରେ କୀଛୀ କୋଈ ପାରେବେ କୀ। ଇସ୍ରାଇଲ ପୋଖଲୀ <hesitation> ହୁମୋସ। ଫାଲାପ୍ପେଲ <hesitation> ସାଵରମା ମାଡଜୋ। ବଲସୋପ ତେ ଆଜୀ ପରୁଫିଦ ହୋ ଥେ କିରେ ମତ୍ଯା ପ୍ରାଚ୍ଯା। ଔର ଜୁଗୋ ଦେଈ ପ୍ରାଭାବ ଦେଖେ ବାଗୋ ମିଲତା ହୈ।